Per preparé ën frappé ti pìe la früta, a mi ad ezempi a m'pias cun le cereze o cun la banana e t'la taie a tuchet cit cit cit, t'la büte ëndrinta a ün frullatore ënsema a la giasa e pöi t'ie büte ël lait, t'lu faze giré ën poch ën manera ch'a ven-a fora la schiüma e cuandi al e prunt t'lu büte ënt ün bel bicer dë veder